<hesitation> Fomba hanaova lasopy tsotrotra: mividy paty, mividy <noise> <hesitation> saosy, mividy- ohatry hoe asianao akoho i mividy akoho i de endasinao akoho de <noise> afanainao paty igny ketrehanao ampandevezinao, de igny am'zay <noise> afangaro bakeo lafa samy masaka reo de asianao sira de fa mihina iha bakeo.